Jannde e wodi alfanu e jonde yimbe ngam kanjum woni kakanda jonde duniyaaru fuf. Mo wala jannde fuf wala ko chukki e nder leydi. Leyde duniyaaru nde fai yeso ngam jannde.